Äädikit om küländ mitmit tüüpe, näütüses <hesitation> harilik äädikhapõq, valgõ veini äädik, <hesitation> riisiäädik. Ja küdsämises naid pruugitas küll näütüses mariniirmisel, maq tiiäq, ega maq muud ei mõistakiq üteldäq.